خاص الحكومات اعطيو اولوية للبيئة اولا احافضو عليها حيت حنايا كنعيشو فهاد الكون او خصنا نحافضو عليه باش تستمر البشرية او يستمرو الكائنات الحية اللي عايشين فيها او هكا كيكون تكامل بين الكائنات الحية كلهم او كدلك الموارد ديال البيئة هما اللي تيساعدونا باش تكون الحياة ديالنا افضل او تكون سلسة